Fahafantarako e carte bancaire zany, da oe fagnazosoa vola ame guichet automatique ne banky gn'asany, zany oe raha mana vola anao agnatine kaontinao gnao da amign'alalan'igny carte bancaire igny gn'entinao agnaz- agnazosoa anazy amign'ao amign'alalane kôdy ze omendreo anao, fa mety amizao zany efa mihamivôtry mako zany izio zao misy opération afaka aninao avao koa oe ohatry aniasika magnano transfert anao amign'alalane carte bancaire.